طريقة طبخ أفضل طبق عندي، اللي هو السمك مع الرز سهلة. أولا أجيب السمك وأتبله، وأقليه بالزيت. والرز على جنب أغليه أحط له قليل زيت وأغليه وبعدين لما يستوي ، آكل السمك مع الرز.